Gappuramma nyeza nyimatli nga gab nu gaana chema ma pujiri nu rap pujiri barem nu rap nang chem ke chem nyimatli ndakhti ye wuzun, <noise> chem kaqa nyem ze ye wuzun, guma paali chem ka ndakh ye wuzundi barem chema da chema basi me mungndi chem tlat nu mbu mungnda chem da ye wuzun di chem zi, chema ba nu dye piri baya chem gwadi mbu chem wa ghwadi tu baya kusi baya kaa ko dluri chem da boori nuge chema ma zi chin ye wuzinda ma ndakhta na nu gha, chem ship mbu boora nu gha chem ship dye mee na nu gha, mbu chem wa shibi, <noise> chem dung nu yen mung ndi baya a dlur kenan baya ambu dluri chem dung kayanga nu yen mungnda chem da- nja ye bilangi chem ship nu gha, mbu boora, chem wa woda chem wazu dyim nu mbu boora tu yi bilanga kub da mbu bilanga <noise> wa kub da chema da chin ye wuzindang chem ship nugha chem yaaran gha chem nyimatli chem ka yaara nda sarchi nanda chemka yaara nda nu duda yang ye sarchi nu lendanga nduk leeni ke yaara kuza nu dye shir ngindi bu nduki dam kwang chem kuma nyem sun nu ne nga ba, nyimatli zhu tang ka yaara ye wuzun nu duba, mbu chem wa yaara ye wuzinda na nu gha poona ye wuzinda barem nu kaari kenan nang zunga za bu nasara ba, barem nu kaari mbu chem wa yaara ndan gha balanga wa woda wa kub da chem da ye wuzinda ni chem zunyin balanga bai tuki kubti a kubti a kubti a kurakhti har tu balanga kurakh nu suyen nu chin ye wuzindan sarchi nuge dyima wa nji wa kha rakhan khem wana wandakhi, dyima wa nji ni venda wazan ve nda chem zame boora nu gha chem dung gha yaghai mbu chem wa dung gha yaghai mbu chem wa dung gha yaghai chem pita me baya nu gha ndakhti barem nu kaari kenan chem du chema laap ye khurravi khurvar na mbu chea gwa nda chem dukhtu ndan gha butukh madyi mbu chem wa dukhtu ndan gha chema bani yenari barem nu na sare kwang yanar barem nu ka ndakki nda nu lembe ba o o yanar bu nasara kwang koma yanar barem nu lenda nga yenar bong nda ba, ba yenar barem nyem zun ki munkendi nuge alera a nje mban kodom. chem da yenar ni barema ni chem zun yi nan chem dop dlerin yinan kodom, mbu chimbili nje tazun larja lenda sai dya na nun- mun ve mbu me rema chem da chimbilang chem zun mbu tuume chem dukhnu gha mbu kuma tuma harem ba chem da koto chem luba koto nduk nu zhu kenan ke dlum dyi ku nang, khur vara ni suyen nu maji chem dlum nu gha mbu yen mbu chem wa dlum nugha, chem da dubi dya nu lendanga fe nuge nduk ka shiki nda ta da kya dub kubunu gwati dyi kwa far ba kada ke dub nyimatli, <noise> chem da chin ye wuzinda ni nyem ndakh kin gha aa nje mbu boorang chem ngot nu mbu dubang chi khurrava nyem dlumki nu dye da sarana kap chema da chema ba chemzun yinan chem longan gha, <noise> chem lo ngan gha mbu chemwa longan gha chem da pulari chem zan men mbu chem wa zan men, <noise> chemdi mbu kib maanu chemka dung ki duba ku nusar yer chema da du ba ku chema ba si guma paali chemlea da daka dub bu zhimerem dong, chema visi dam mbu chema da dub bu zhinerem mbu qusongnggya nje nuge magham ndi virki magham virki yerem nu barke chema da dubaku bu qusongnggya tuk chema ba chem tladi kom chema da barem tuk chem nusu mbu nusuku na mbu dya musulum to ka gwa njib ngur nusu wa yi da arap mbu da krista toka gwa nokzan kaa da, <noise> to mbu da njib nuge nokzan kaada toda da dub baran, mbu chem wa kushach dyi ku nar nu gha kap, chem da dub bu chin zhime rama chem sa dye zumnda yendan mban, <noise> mbu chem wa saye wuzinda nu mban, chema ba nu. kopi dyini baran nuge chemka sarki dyim zar baran yenda gaanje wa nji chin ye wuzinda na nga nu mbu chem tlat chem dung gha yenda, mbu chem wa dung gha ye nda shi baanda ye wora chem vur baanda ye wora mbu ye khuzukwa nje chem gwanta wora mbu ye nusukura nje chem gwanta wora, mbuke kuma kap dya nusuku kya ha wora chem gwanta wora, mbu njib nuge sonyiri baanda wayi rap ma yi kunung vat chem gwanta worye yen, njib nuge wayi mut myazi, mudlam, chem gwanta wor yeyen, chem shakh dye zumndi naye wora chem nusuku muna rapta mbu ke har chem wa yi raap ye shogar wa nang zuki guma paali nga za musilum ka duma tu yi nusu rap mayo kunung mayi vat mbu magham keshi sarchi ni yoro mbu da nduk hang chem wayi kunung vat nu nusukwang chem shi barem tuk nu mbu dubi chema basi chem dung gha chem wa dung bu zhinerem yenda gha chem wa vir bu qusongnggi yewora wonji barem chem hagha mbu dalangi chem khut magham nu dye zum ndi nu vurki yerem na nga tushi barke yerem na si mbu chem wazin chin ye wuzindi na nga ku magham vur dumbur yerem nusi kume gormi dluman chem sa herem numbin dye zumndi nang tona chin ye wuzindi nyem ndakhki nang tu ha ma nu barke chem zu mi tuyi tlumar veman verem mbu chema mayi ka ndakhti ye wuzindi bu nasara kwang, ta zun aa num ba nda ba zum mbu chem kandak tu nda zum bilanga zum mbu chem wa pi bayang . Mbu chena den yi ne chem dung nu yie mung ndang chen ship bilanga nu gha chem zi, tu bilanga kubi, mbu wa kubi tu ndalchi chem ngot nu gha chem dung gha- Nduka nu zhu me fulka nga shuber zhava nu si kune si me za ker ɓi len ka sa pi ri nga chem dop nu si ba kadomma ku yi hem kino len subur bilanga nu ghao, chem zun yi ne tu ndalchi mbu chem wa ode khi chem ngot nu gha chen gop chen ship mbu boora nu gha mbule boora rapho ro to da boori danda to ship nu gha to gwa to dung nu yin mungad to zi- dyin mbu wa kubi to da ye wuzi ndi banda to ship nu gha to zun mbu boora, gaanje nge te zun mbu boora bodung nu yi mungada kupti a kwa raki o kwarakti, o kwarakti, o kwarakti khar tu ye wuzinda banda khi mbu ke ye wuzinda wa ndahi to ola ye ghai Ha wade ndakh bilangang ta ndoch Cher ye wuzindang to mbuke Chemke nji ndanu moori Cheme lap ko mor vyangndi ko mor bongndi, ye sarchu nandanga Kem nga ne chom ngimatli Induk kudandi Sarem zhikanerom ky wakuna fellyule bote kung mor vyang Indi, kune za nor vyangadiuwaks var yenduku. To da chín mor vyangndi na nga to da to zunmby Goori kodomna ndi to da to dung ny yin mungnda imbu ta za mor vyang nda ny mban to da lap latymito dla latuna ny gha to 7'un mbani tuy Zuri Chủ ny varan, mbu wa zur toks tuk konduka may kalak iny bing ba roka kituk zhirana a varyn dam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 Mbuke chem wa zur nda mbu boora chem ma da latumi chema ba chem ndla chama. da latumi chema ba chem ndla zun yi nani imbu chem wa zun yi nan kaaki kupti tu ki kurakhti. to na wadlimblu katakha bar kap nu zhiri. munkadi, chema be mbu wa kubi chenda chin dye gina. nyemdukki nda mbu tumyang chem zun yinani,. mbu. chem wa zi chema longgaran chema longaran tu dyima a. ba tu yi nusi to ka tuk tunda mambu wa ndakhi ku shi muni. to ko yib nu ge a dam a yiri ka tuk zhirana wa. vo numbu khundan har tu za njim ngura nja khur gini munkaandi, chem. dan yaghai chom wa woda chem wa tausha aa ki ye nda, chem zu 6u aa. ki yenda chem vur yenda, 6u zhimeron chem vur yenda, 6u qusonngi muna. rapti chem vur yewora, chom nu man va ren chen shi 6aren. Ye Sarchi no. na ngan nyem ka ndakh dye zum z achem zum bar ba lenda ma lenda 6a chemwa. kka nduk ndakhi chem nduk gatuker nu kodom to beena ye wuzindi. na nga chem ka dung gatuke nu gha kodum bai rungu ka do ba bai. woi keda ba mbu wa sho kodon, aa yi kulang as ngumi, ta ba za, nana shoto dye zumdi. na nga to ngot ye nda, to chom shkah dye zum ndi na nga nu kaa shi barko tu shi tunar mbu va ren.